Al e dificil di i nom d'gl'üzei: l'acuila, ël curbas, ël pasarot e dopo sai pa <hesitation> mi drìui mach üzei, üzei cit, üzei gros